Sahi bikun al-afe tiji fiddunya chat addariqa alafe tiji foga fiddunya annas igodu afe mine kula asshuqul al ma hana ya ilmasa wa mine kula ya iddakkhal le akhu fisshuqul al bisawwi kan mine kula wigif fi hadda da al afe tiji wen kula wa mine kula idawwiral afe le akhu, asshuqulal ma tidor inta isawwu lek da kan sawwo lek tizala.